Raha ampitahaina amin'izy roa io, <noise> aleokoleoko zah misafidy ny piso raha oharina amin'ny kivà satria ny piso zegny agnisan'ny madiodio sady tegna akaiky anah indrindra raha oharina amin'ny <hesitation> kivà, kivà zegny <hesitation> isan'ny hoe eo andakoro ihany fa izy tsy de <hesitation> mifankazatra zah e satria ny ki- ny piso zegny tegna mariny zah satria izy matetiky antragno de akaikikaiky sady madiodio koa.